<hesitation> Frantsa, Etazonia, Shina, Inde, Rosia, Brezila, Japon, Alemana, Royaume-Uni, Italia,a Kanada, Aostralia, Espana, Meksika, Indonezia, Pakistan, Nizeria, Bangladesy, Madagasikara.